ځان بساینه په بشپړه توګه زما له نظره ناممکنه ده. اړتیا د ژوند اساس جوړوي. موږ د ژوند په ترڅ کې بېلابېلو شیانو ته اړتیا لرو. زموږ اړتیاوې د ژوند په بدلون او موقعیت سره بدلېږي. اړتیا د عمر په اساس هم توپیر کوي. د بېلګې په توګه ممکن په ماشومتوب کې که موږ ته څوک د لوبو ټول شیان واخلي په ځان بسیا شو خو د ټول عمر لپاره نه.